eru talsverðar rafmagnstruflanir víða á landinu milli sjötíu og áttatíu manns vinna nú að viðgerð á fjórum línum hjá Landsneti sem skemmdust illa stjórnvöld þurfa að gera stórátak í uppsetningu varaaflsstöðva til að koma í veg fyrir jafn víðtæka röskun á fjarskiptum og varð í óveðrinu að mati framkvæmdastjóra Neyðarlínunnar gagnrýni á tetra kerfi almannavarna sé ósanngjörn stærstu tryggingafélögunum hafa borist á annað hundrað tilkynningar um tjón eftir óveðrið búist er við að tilkynningunum eigi enn eftir að fjölga til muna kona er í haldi í Danmörku vegna rannsóknar lögreglu á máli tveggja ungra barna sem fundust yfirgefin í Árósum um helgina tvennt til viðbótar hefur verið yfirheyrt jólaljós lýsa upp desember en fólk leggur mismikinn metnað í skreytingar starfsfólk virk starfsendurhæfingarsjóðs hefur staðið í ströngu við að koma vinnustaðnum í jólabúning gott starfsmenn Landsnets vinna nú við að reisa síðustu rafmagnsstaurana í stað þeirra sem brotnuðu í óveðrinu í síðustu viku þetta eru fjórar línur sem allar eru á Norðurlandi mestu skemmdirnar urðu á

þar sem þrjátíu og tvær stæður brotnuðu fór einnig illa en þar skemmdust fjórtán stæður þá varð töluvert tjón á Húsavíkurlínu en þar fóru fjórar stæður talsverðar skemmdir urðu á

en gert verður við hana um leið og hinar þrjár verða komnar í lag á þessum stöðum vinna nú milli sjötíu og áttatíu starfsmenn að viðgerðum frá sex á morgnana og fram á kvöld þá er ótalinn sá mannskapur sem vinnur á hinum ýmsu stöðum á vegum RARIK hafa menn staðið í ströngu frá því á miðvikudaginn í síðustu viku og reiknað er með að framkvæmdir haldi áfram næstu daga

þetta gengið þetta potast svona þetta er helvíti erfitt að fara yfir þetta og vírinn illa farinn en þetta gengur svo sem ágætlega miðað við aðstæður

nóg að gera þetta er búið að vera mikil vinna að reisa þetta búnir að vera hérna síðan á miðvikudaginn að djöflast langir dagar kalt úti og mikill ís að hreinsa þannig að þetta er búið að vera töluvert töluvert álag á mannskapnum heimamenn hafa tekið virkan þátt í uppbyggingu línunnar og hafa bændur boðið fram aðstoð sína hérna hjálpast allir að það er bara þannig núna

mikið ólag hefur verið á spennistöðinni í Hrútatungu í Hrútafirði í tæpa viku snemma í morgun fór rafmagn af í Hrútafirði Miðfirði Laugarbakka Vatnsnesi Bitrufirði hluta

Dalabyggð og víðar þá datt rafmagnið út á Sauðárkróki í framhaldinu

er rosalega mikil selta á

búnir að vera að beita öllum töfrabrögðum við að reyna að hreinsa og það hefur gengið gengið upp og ofan með það en vonandi förum við sjá fyrir endann á því

förum við sjá fyrir endann á því landshlutar eða bæjarfélög eru á varaafli

til að koma í veg fyrir

höfum sjaldan séð jafn mikið af framkvæmdastjóri Neyðarlínunnar segir að gera þurfi stórátak í að koma upp til að koma í veg fyrir viðlíka truflun á fjarskiptasambandi og varð í óveðrinu í síðustu viku hann segir gagnrýni á tetra kerfi tetra kerfi almannavarna ósanngjarna fordæmalaus truflun varð á fjarskiptasambandi í óveðrinu sem gekk yfir landið í síðustu

viku farsíma og netsamband lá víða niðri og truflanir urðu á sjónvarps og

og var haft eftir yfirlögregluþjóni á Norðurlandi að kerfið hafi legið niðri í sólarhring framkvæmdastjóri Neyðarlínunnar segir hins vegar að truflunin hafi einungis varað í tæpa þrjá tíma var hún til komin vegna þess að örbylgjusamband milli

á Sauðárkróki rofnaði venjulega séu tvær örbylgjusendingar þar á milli en þegar óveðrið skall á hafi einungis ein verið í gangi það er eitthvað sem við gátum alls ekki gert neitt við við réðum ekkert við það þetta er ekki okkar kerfi sem við erum að reka aftur á mót var nægilegt rafmagn þarna við fórum með varaaflsstöð og settum í gang og hélt stöðinni gangandi allan tímann auðvitað var þetta mjög bagalegt þarna og okkur

þykir það leiðinlegt að þetta skyldi hafa verið úti í tvo tíma og fjörutíu og átta mínútur og er ekkert afsakanlegt Þórhallur segir þó mikilvægt að fólk fari varlega í yfirlýsingar þegar aðstæður eru sem þessar en bara til þess að

það er nauðsynlegt að láta rykið

og spyrja spurninga og ræða málin áður en einhverjar stórar yfirlýsingar um heilu

kerfin séu settar fram Þórhallur kallar eftir því að hið opinbera taki höndum saman við Neyðarlínuna og önnur fjarskiptafyrirtæki í að byggja upp varaaflstöðvar víðs vegar um landið það er vont ef fólk er sólarhringum saman án símasambands og geti ekki hringt á Neyðarlínuna eftir aðstoð ef eitthvað ber út af það er mjög alvarlegt mál það er langódýrasta aðferðin til að tryggja öryggi og þá ég ekki bara

við símafélögin og og áætlar Þórhallur að kostnaður við slíkt verkefni nemi um tvö hundruð og fimmtíu milljónum króna póst og fjarskiptastofnun fundar á morgun með fjarskiptafyrirtækjum og fleiri þar sem farið verður yfir þá stöðu sem kom upp í óveðrinu og mögulegar leiðir til úrbóta

yfirmaður tæknideildar Póst og

sem tengjast óveðrinu

langvarandi rafmagnsleysi þá hefur vatn flætt eftir að frosið hefur í lögnum illviðrið í síðustu viku hefur dregið dilk á eftir sér streyma til tryggingafélaganna við erum alls ekki

í sumum tilfellum hefur fólk ekki komst í að skoða þar sem koma betur í ljós hvernig ástandið er skemmdir eru mestar á Norðurlandi Norðvesturlandi og í Vestmannaeyjum langmest vegna vinds svo sem brotnar rúður og

sem hafa fokið þá féllu tré á bíla eða hús og bílar fuku þá er nokkuð um vatnstjón í sumarhúsum þetta er ekki bara vatnstjón sem

Grímsnesi og norður í land þá er að frjósa í lögnum og fer að leka út frá því þar sem að frýs og auk þess eru tilkynningar vegna langvarandi rafmagnsleysis sem þarf að skoða í hverju tilviki fyrir sig hvort fæst bætt samkvæmt skriflegum svörum frá tryggingafélögunum sumir eru með kæli

tæki inn á heimilum og fyrirtækjum eru að skemmast bæði vegna rafmagnsleysis og

óstöðugleika í rafmagni tjón vegna sjávarflóða fellur undir náttúruhamfaratryggingu Íslands matshópur á hennar vegum ferðast nú um Norður og Austurland til að meta slíkt vitað er um tíu tilkynningar vegna sjávarflóða á Raufarhöfn Bakkafirði og Borgarfirði eystra á Raufarhöfn sköpuðust óvenjulegar aðstæður þar tugmilljóna tjón varð á Austurbakka hafnarinnar í Straumsvík þegar um þrjú hundruð og fimmtíu rúmmetrar burt úr landfyllingu og

eða tekjutap eða vegna þess að það þurfi að stöðva þjónustu eða framleiðslu

á sextugsaldri er í haldi lögreglunnar í Danmörku vegna rannsóknar á máli tveggja ungra barna sem fundust yfirgefin í Árósum í fyrradag talið er að hún sé skyld börnunum talið er að börnin séu frá Afganistan konan sem er í haldi er talin tengjast þeim fjölskylduböndum með dvalarleyfi í Danmörku hún er grunuð um brot á lögum

varða vanrækslu á börnum en neitar sök lögreglan gerði húsleit á nokkrum stöðum í gær vegna rannsóknarinnar fram kom á blaðamannafundinum í dag að kona og

í kringum þrítugt hafi verið yfirheyrð vegna málsins þau eru grunuð um að hafa dvalið ólöglega í Danmörku

hefur vakið mikla athygli í landinu og víðar um heim þær fréttir voru að berast að konunni hefur verið sleppt úr haldi hún kveðst vera föðuramma barnanna hún er enn grunuð um brot sem varða vanrækslu á börnunum fundur hefur staðið á Alþingi frá hálf ellefu í morgun en samkomulag náðist milli formanna þingflokka fyrir helgi um að ljúka þingstörfum á morgun starfsáætlun hefði átt að fresta fundum á föstudaginn var í dag lauk annarri umræðu um nokkur mál sem þarf að afgreiða og nokkur þingmannamál að auki búist er við að innan skamms mæli Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra fyrir frumvarpi sínu um fjölmiðla það hefur staðið í þinginu helst vegna andstöðu Sjálfstæðismanna samkomulag náðist um að Lilja mæli fyrir málinu sem svo verður vísað til

nefndar Nýsjálendingar minntust í dag þeirra sem fórust í eldgosi á

forsætisráðherra landsins bað aðstandendur að búa sig undir að rannsókn málsins gæti tekið nokkurn tíma klukkan ellefu mínútur yfir tvö í dag var nákvæmlega vika síðan eldgosið hófst og var hinna látnu minnst víða um landið lögregla sigldi með ástvini hinna látnu að eyjunni eins nálægt

aðstæður leyfðu fjörutíu og sjö manns voru á eyjunni þegar eldgosið hófst sumir alveg við

tveggja er enn saknað mörg þeirra sem komust lífs af brenndust alvarlega höfðu lýst því yfir að fjallið gæti gosið á hverri stundu og því hafa margir kallað eftir rannsókn á því hvers vegna var farið með ferðamenn á eyjuna forsætisráðherra landsins segir að rannsóknin geti tekið nokkurn tíma

Sigurjónsson stefnir að því að verða fyrstur manna til að klífa fjallið k í Pakistan að vetrarlagi hann er sem stendur á

hvernig fer þessi síðasta æfing fram

John Snorri ætlar fjórtán ferðir er þetta ekki galið það má segja það hvað segir fjölskyldan sem betur fer vilja margir létta svartasta skammdegið með því að skreyta í kringum sig í anda jólanna starfsmenn virk starfsendurhæfingarsjóðs gerðu gott betur og slógu upp

hér bjóðum við upp á griðarstað í

það er ekkert okkur fjarri en að vinna þessa

við erum aðallega að veita hinum sem eru að rembast við að vinna keppnina smá skjól í þeirra sókn þótt andi jólanna hafi vissulega svifið yfir vötnum á

var starfsfólk annarra deilda ekki jafn hógvært og ljóst var að það tók þátt til að vinna

alveg inn ef þið ætlið að sjá herlegheitin leggja alveg sálina í þetta klippa snjókorn og bara sjáðu hér snjóaði í óveðrinu við höfum ekki haft fyrir

nú erum við bara búin að græja

ættina held ég hérna ertu komin inn í jólapakka hér fá allir að snúa

ýmislegt sem fólk fær hjá okkur víða strekkingur eða

vindur en bjartviðri á Suður og Suðvesturlandi hiti um eða undir frostmarki Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir

að loknum íþróttum

Haukur Harðarson

Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari karla í handbolta valdi í dag nítján leikmenn sem koma saman til æfinga fyrir Evrópumótið sem hefst í janúar við fáum einn besta

fyrir okkur dóminn sem ráði úrslitum á heimsmeistaramótinu í handbolta í Japan í gær

ljóst að Guðjón Þórðarson fyrrverandi landsliðsþjálfari verður ekki næsti landsliðsþjálfari Færeyja Guðjón sótti um starfið

enn eru talsverðar rafmagnstruflanir víða á landinu milli sjötíu og áttatíu manns vinna nú að viðgerð á fjórum línum stjórnvöld þurfa að gera stórátak í uppsetningu varaaflsstöðva til að koma í veg fyrir jafn víðtæka röskun á fjarskiptum og varð í óveðrinu að mati framkvæmdastjóra Neyðarlínunnar gagnrýni á tetra kerfi almannavarna sé ósanngjörn stærstu tryggingafélögunum hafa borist á annað hundrað tilkynningar um tjón eftir óveðrið

að tilkynningunum

vegna rannsóknar lögreglu á máli tveggja ungra barna sem fundust yfirgefin í Árósum um helgina tvennt til viðbótar hefur verið yfirheyrt en fólk leggur mismikinn metnað í skreytingar starfsfólk virk starfsendurhæfingarsjóðs hefur staðið í ströngu við að koma vinnustaðnum í jólabúning þessum fréttatíma er að ljúka

er uppfærður allan sólarhringinn við minnum